Mah, se me ghe penso fòscia l'unica cösa ch'a me vëgne in cheu o l'é o scimbolo de l'infinito, solo se ti ô gii, perché o scimbolo de l'infinito in matematica o s'aggiumeggia à un eutto giou, imbösou, dimmoghe. E pe-o resto, sò assæ!